To ba dṫngṫ dṫ dṫngṫn chonakṫn chewa a ghara ma dyawan kamin ha dona am wiham goyi sṫba da dṫma doo miya miyeni wa de mune dṫnga mun du ewuham goyi to wiham ji wan ma mi dai yande miye sṫnau ji lokachi bami gwarzda ma mi dai wan akamma a kan ha malvu don kuma miye gwarzdama mi mara hṫba da ta dṫmau ji faka gwarzda hu akan ha malvu ka a tambe hu ko kuma fata bas u lokachi ba di kamata dṫ dṫfu aureye ka lallai a tlṫn ji dona hu am made dona hu ani malvu ko kuma faka bahu fa naya wun fadu fiya luza ka fika buwahu fa bi bṫla tlṫn ka tlṫna tambe hu du wuta we kwa tambe hu fa du wunta wane ka du to tlṫna batlṫn dṫji dṫma dona adṫngṫ aghanu za a dṫngṫ katsṫ katsṫya a ghama za to dole naka lokachi ka fa zuwai tlṫn kwa batlṫn dṫji tambai kwa dṫkaya du muta wane ka to tlṫn ka ji naya dṫma bali katsṫ katsṫ yau ka tlṫna dṫnga hu du fame kṫna zau kwaji naya du bati katsṫ katsṫya ka tlṫna dṫnga hu du taku fabii kṫna za domun tlṫn a rara sṫnakṫ waiya bali ji katsi katsṫya hṫn doo miya miye ni musamman lokachi ba tlṫn dṫ dṫma abazhintṫ ta tlṫn buwak chonakṫn. Kwaji gane chewa akanna kan dṫme katsṫkatsṫna ka mi gharahau nima tlṫmma zuwa hu fa kṫna zau du yanda ena fada lu kuma lallai tlṫmma zuwa fa kṫna amu kwafa dṫ a tambe ni we dṫ vṫrkaza sṫba dṫ vṫrkaza kani tuna a irin waina haliya kwaji mara wuti a doo tlṫn ko bahṫ ko mahi tlṫna wi hali badu a bṫna ta mau kani lallai tlṫna dṫga hu du fama kṫna zau tlṫn ji dona ko dṫ kiya hu wuta gyamatlṫn du taku faji dona wun ta wane fa bah fa ji donaza to chonakṫn kuma ghṫnsṫ du buwaima doo lokachi ba lallai ka dṫnga fiya kṫ am kan tlṫna lu <hesitation> fi bahu fiji dona izini a dukune bubanaza bayan ha dona su a dukuna za na dṫga ya nji ka chama fu ka to fa piyau fa buwafu faji tambe za kuta tau a ghame nji nja a irin waini kutatawa a’a katsi katsṫya dṫma katsṫ katsṫ yauwa mazaka katsṫ katsiye ko dṫma katsṫkatsiyau wa tlṫmma yika tlṫn da ta dṫme nikṫn a ghamahu fikatsṫ katsṫna ko dṫma katsṫ katsṫna fatamma katsṫ katsṫnau dṫma tsafu ka dṫma fi katsṫ katsṫma ka dṫ tsahu am ko dṫma katsṫ katsṫna fatamma katsṫ katsṫnau dṫma tsafu ka dṫnga fi katsṫ katsina ka dṫ tsahu am ko ka dṫnga gharaho nihu tlṫ katsṫ katsṫna ga iya tsahu am adama gharaha nihu ko ka dṫnga gharaho niza sṫbṫ katsṫ katṫni ka gaiya zuwa hu a gharaho ni fa kṫnaza saboda sṫbṫ katsṫ katsṫni.

Na wasṫnana ta dyawan ka ga nutsawa kani dṫ dṫnga hu su tsahṫyahu tṫreyakṫ ko kuma sunarwa fa buhu faji dima sanama yan, uwa niza fakwa diya ka dṫ sake tsahṫya hu tireyaki sanarwaka fi buhu gharaho niza dṫ sṫna fi ja ta bafe kṫna munta tlṫn fi lyena wane kaga dṫ sṫna fṫ due fiye naya tlṫn sabada wṫham te fara tlṫn ewiya fida ta naya tlṫn nayau fi fasṫmma maji gangantaka na tlṫnu ta bula fuma bulawu mau fata bahu mau amma faka bahu dṫ bṫlahu asali ta kṫn kṫn vakṫyu ka takṫnkṫn yaua tṫwun k aka ga faka tatlṫra ya ṫna tlṫn dṫ sṫna hu ko ta tsahu gan ko ka dṫmna hu aure ṫna nji ka de e fiye naya tṫn ka fa tṫre tlṫn fa mutuntu tlṫn tlṫmma dṫ mutunta hu ṫna ga babban himbana zai jika kaji tsahu tṫrekṫ fi sṫnka dṫ buwa tlṫn dṫ ji dṫ hṫnafu aure yai fa sake wasṫna hiya hu ata dṫmehiya tlṫna chan kaun natsawe bade tṫka za dukuna hu iya hṫmba mun da iya dṫnga jikani a ghama hidime ba aure.